والله أفضل إني أكون لوحدي يعني ما أحب اني أكون مع عدوي لأنه لو كنت مع عدوي اللدود يعني بيكون الجو متوتر وايد متوتر يعني ما أجدر أركز على حل مشاكلي <hesitation> أما لو كنت لوحدي أجدر يعني أحاول أدبر أموري أكتشف <hesitation> يعني شلون أعيش <hesitation> وشلون أظل على على قيد الحياة.